Kompyuterning asosiy kompanentlariga protsessor, operativ xotira, qattiq disk yoki SSD bo'lishi mumkin. Anakart grafik kartasi quvvat manbayi asosiy kompanentlarga kiradi.